طبعا الكون بالنسبة لي هو مزيج بين العلم والإيمان. العلم يفسر الكيفية والإيمان هو اللي يعطي الكون معنى الروح معنى وروح. بس ب- ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض.